<hesitation> autala iendolie <hesitation> jamali <hesitation> udogoni inger yani manig <hesitation> quran gon geriro <hesitation> sala salagon salero, yani <hesitation> rahaongon domero sahabnjen inagon <hesitation> jonajer inenkaramido jamag dolieri.